Iyoo, uwoma, uwomi we, hee ndu ubiiŧa, bântina mada bjete, uben yati ma fana, ayetim bâan ma. Mee uwoma wi, uwom ma, wu maa boonji antimbi, uwoma wu maa ga ayetna antimbi. Antimbi hanganti uu ggaade bsaage a liiti biindi ma, etan womti wembe, etan gaadi uwomi wembe, wi madana númi bsaage. Dong uwomi we, wi maa ga ayet ma, wi maa ga antimbi ma. Winooni wo gínŧ be a feri foo fe, ndi uwoma gade haj, uwomaa ggaaj, han, gimboonji gwili ge de gii tti talanɓi de. Ayeti haji ma fana wii ttin tanlanŧi de, we tínga uwomi we, we halaa tti mada ŋati ataan. Húri yaa nduu ggaade uwoma, uhúri yaa, feri fiindi ma fii ttin guuŧu, feri fiindi ma fii ttin guuŧ. Dong uwom ma wi maa gí gwili ma gdúba, wi ma gí ayeti ma, wi maa gí gyaaŧi ma, wi maa gí fnsaanti ma, wi maa gí gñín ma, wi maa gí yóbdi ma, uwoma wi maa gembe gdúba, uwoma nñaande wee ggaadi wi ma húri yaa hali ma wi démtira hammu a bboora antimbi. Ndi we Haala, antimbaa ggaadi guŋ we so uhúra gwili gilli ma sów.